Fóxin fó dang i txu siam hi ol sám áng rengawák. Entunan e ngí sáté lóchitá sé txunsú. Atiribát txun kami a rep na áng txu fóxin áni txun txu. Rep nani ngí ngí áng á. Kami kan rep na ká kan póráng á. Txuan e <hesitation> ngí. Txuan dule txuan txu tui tui ten ánsiripat. Tui texan ánsiripat á txun txum i txu.